حوير عظم نركضها نزيدها السكر نزيدها الحليب نزيدها ياغورت طبيعي نزيدها الزيت ونزيدها الفرينة البيضاء ونرميها في الفور أيوا والخميرة نسيناها والخميرة نزيدها ونرميها في الفور وكهو يا هكا كا حكيت ربيع ساعة اكثر شوية من ربع ساعة ساعة نصير ساعة والطيب كل بشفاء.